അദുനിഗ വൈദേ ശസ്ത്രമ് അവിരുദി ഛന്ദദമ് ലു, പ്രജലു ഗതമ് ലു പോല്ഛിന പുദു ഛല ഏകുഅ കലമ് ജിവിസ്തുന്നരു। ഇതി അരോഗേ സമ്രക്ശന വിദനലു, വിഅദുല നിവരന, മോരുഗയന പോശന, ശസ്ത്രഛികിത്സ വിദനല, പുരോഗത്രിവി സധ്യ മൈന്ദി। ഐതേ, ദി നിവല്ല സമജമ്പൈ വിവിദ രകല പ്രഭവലു ഛൂപ ബദ്ദൈ। ഏവികോന്നി രകലു ക മന്ജിവി ഉന്തേ, മരികോന്നി രകലു ക സവലു ക കുധ കലികിന് ഛൈ। അനുകുല പ്രഭവലു, കുദ്മബന്ദലു നുബലപദമ്। അര്ഥിക മരു ഉവ്ര്തിപരമഏന പ്രഗതി, കുത്ത വിഅദുല പരിശോധന മരു മരുഗയന വൈധ്യമ്। സമജമ് ലു ജിവിത നാനിഏത പേരഗദമ്। പ്രതികുല പ്രഭവലു, ജനഭ പേരുഗുദല മരു വനരുല കോരഥ। പിന്ഛന മരു പ്രബുധ ഭരമ് പേരഗദമ്। കുദുമ്ഭ ഭരമ് പേരഗദമ്। നിരുധിയോഗ സമസ്സേലു।